أنا بفضل قضاء ليلة بخيمة على قمة جبل، شعور الجبل والهواء النقي وخصوصًا إذا كنت محاط بالمناظر الطبيعية يحسسك براحة وسكينة، أما القلعة العتيقة فيها سحرها وتاريخها لكن أحيانًا الجو بداخلها بيكون كئيب شوي، يعني فوج الجبل تقدر تستمتع بالنجوم وتسمع صوت الريح، ها الشي يعطيك تجربة مختلفة وجديدة.